Karazana sirona gilasy a fantako a: de misy pistasy, de misy le siro k- sôkôla de misy vanila de misy le akondro de misy coco. De anao am'izay misafidy le zaigny tianao fa matetika aminay aty zao akondro de sôkôla de coco.